<hesitation> nkukuu ikaakwetwa nivasinga vyaboowa, koo yakwatirwa, yakasinjwa ukahakikishe uinyonyolwa mabaira, yakaera chwee uni humula maa wakakonya moto, maa wakaiibanika, unihumula maa wakayaatula kunundai, ukaseya nyama jaandai maukavikaa kiisima maajingi ukakerakera vyaboowa urihumaa, maukuli moto moukaitengera mo ukahakikishe kuikaranga vyabowa, ikavirwa ikala vyaboha ukaurya, ukahakikishe vasian hela vyaboha.